Qurtuminen ishinii bisan ama bisan kas qubetti ishiin. ishin galana kasit dargani aminen dib yette bisan manyanen lilla qurtumi aina birriat katjiraa. qurtumin tunen ak birri jirti. ishinen kulli bere tokotu jirtii sagalenen won birri nyatii. duub qurtumin ak ishin wol wamt yani aban tok bisan kasaruke tiit yede tiit yede akas wol wamte dub iskunen kasaruke kunen kasaruke woishin woldagart akanan dette wol wamtii.